kɔrfɪ nɛn mə dɪbʊn ɪng lɔ, <noise> mə dʊm tɪ bɪr lɔɔ fɪbɪ ɪng ngəltʊ shɪn ɪng əbʊsə wɛ, <noise> kʊʊn nʊnghɪ mɪɪ ə kɔɔm səcchɪm fɪɪn ɪng tʊləngshɛ səcchɪm dɪ nəbətʊ kɛ ɪng kə wɪɪ dɪ nəbətɔ fɪɪ ə tɪbɪr lɔɔ nɪyɛ kɛ, <noise> kɔrfɪɪ wɪnɛn, nɪ yɪɪm ə nɪng nʊngdɛ kɔɔn ɪng fʊnkə kərɛbəlɛ ɪng wɪnɛn ə bəng mɪnɛ fɪ, ɪng wɪɪ nɪbɔ bə kʊn wɛ tɪrəng ə dʊʊg nʊng wɪ tɪrɛn ə dʊn nʊngdɛ shɪ ɪng wɪ tɛrɛkɪn kərɛn bəlɛ wʊnʊ shɪ ə tɪɪ <noise> nɪ ə kərən bəlɛ ə kɔmɪn <noise> ɪng shɪ kɪdɪ ə kɔmɪn shɪ ə tɛɛ, nɪ ə kɛrɛn bəlɛ ə kɔmɪn ɪng kɪdɪ ə kɔmɪn, kɔɔn bɪ lɛɛ tɪn kwəən wɪ ə kɛrɛn bəlɛ wɛ, tɪtɪɪn, <noise> bɪ nərɪ shɪ ə wʊm bwɛrɛn kɛrɛn bəlɛn shɛ bɪkɔ, shɪ dɔ ə mʊrshɪ kɪ, nɪ wʊ kɔmɪn shɪ ə wʊm nɪ wʊ kɔmɪn, shɪ ə wʊm nɪ wʊ kɔmɪn ə ləəm <noise> bwəl kwəən nɪ wʊnʊ ɪng w ɪ <noise> bɛɛn dɪ bʊtɔ <noise> shɛ dɪ təbɛ ɪng dʊʊr nɪ wʊ dɪ mʊrtɪn dɪ wʊshɛ <noise> nɪ ə yɪmbɔ kɔrfɪ ə wʊnʊm kɛrɛn bəlɛ <noise> shɪdɔ wʊ ə wʊrɛ ə dʊrr nʊngyɪ mɪ ə kɔbɔkɔyɪ ə nɛtɪmɛ tədɔɔ kɛ ɪng wɪɪ. <noise> wʊshɛ shɪn shɪ mə kɔɔm dʊr nəbɪyəng bɪnɪ yɔrɔb a mʊr lɔttɪ kwən, nɪnbɔ kə nə yɛtɪn tɪɪm ɪng fɪrəngtɔ nɪ wʊ nɪ ə fəə, shɪdɔ wɪnɪ ə fɪ? shɪdɔ fɪdɔ wʊnʊ ə dɛb ə dɔɔn wɪnɪ? kiɪnkɔɔn nɪbɔ nərɪ tɪng shɔ shɪ nɪɪ wʊ nərɪtɪn ɪng shɪ shɪ, ɪng nɪbɔ dʊbʊtɔ ə tɪbɪr lɔɔ kɔ, dɪ tɪmshɪnɛ ə fɪ shʊ shɪɪng yɔɔ kəng tɪn, bɪ yəng fɪɪn nəkɪr kɔmɛ dɪ məng tʊ wɛ, <noise> kɔn shʊ mə yɪmbɔ kə dɪn shɪ a ləəm ə chɔn nɛ kʊ, kɛshɛ nʊngyɪ dɪ kɔɔ tʊ səcchɪm, tɪmɪ-tɪmɪ tɪbɪr lɔɔ mə fəə ə dʊrəm chək-chək shɪdɔ nʊngmɪn nə kɔdʊ ə bʊrkən nɪyɛ kɪ nʊnghɪ mɪ yə dɪ kɔɔ rənyɪ, kɛshɛ kə ləm kʊmɪ fɪ kʊ ɪng wənɪ yəəm fɪnɛn bɪ ngəltʊ ɪnng wɪshɛlɪ <noise> yəən tɪɪ ə dʊr nʊng dɛ, dɪɪ kʊʊmɪ, kɔrfɪ, <hesitation> kɔb ə ləm mɪ yɛ <noise> yəən tɪɪ mə kɔɔm-kɔɔm nɛbə, kɔɔn ɪng wəng fɪrɪ kɛ mɪ mənghshɪm bʊtɔmɪn ə kɔrfɪ lamina yate ma ksm kssm nedo ksm wang fɪrkɛ mɪ mangshem bʊtʊ mɪne a fɪshɛ mɪ, dʊng nɪbʊ wʊnʊ ɪn tɛɛ bɪn shɪ yɛ ə lɛ lɛ əh. kəkə tɛbɪn shɪyɛ ə kɔkɔn ɪng shɪ ə, kɔɔn shɪ bɛ dɪ məngtɔ shɪdɔ wɪnɛ wɛ, tɔ ɪng nɪbɔ wɔ ə kɔmɪn tɪkɪr ə kɔmɪn mənghɪn shɪdɔ yɪlɪn ə dʊrtɪmɛ, kɪ shɪdɪ yə shɪ a bɪnɛng wɪ shɪ ə yɔɔm fʊnkɪn kəmbɪr ə kəkə, ə nə bɪttɛ ɪng wɪ. Bɪ fʊʊ bə tɪm bɛ bə dɛsshɪ, bə də yɛ shɪ, fɪɪ shəlkɔ bɪ nɛsshɪ kəmbɪr, bɪ yɛ tɪ ɪng yəəm shɪyɛ mɪ fəngtɔ nɪbɪn nɪyɛ ə fɪnɪ, kədɪ mə twə-twə bwɛlmɛ, ə yəə nəkɪr ɪng kwənshɪn ə mʊr nəən wɪnɪ nʊngmɪn dɪ kɔɔ kɔ, mɪ fəng nɪ kɪ dəəm, <noise> kɔɔn mə kɔɔm-kɔɔkm səcchɪm chɪm tɪmɪ-tɪmɪ nʊng nɪyɛ ɪng wɪɪ dɪ kɔɔ bwəl dəəm mɪn ə də wɛ bɛttɛrɛ dɪɪn, yɔrɔb, kʊnʊng, <noise> kɔrfɪ nə mɛrɪ lɔɔ kɛ nʊng nɪyɛ dɪ kɔrəntɔ səcchɪm tʊləngshɛ yɔɔ, <noise> tɪbɪr ɪng lɔɔ ɪng wɪ ɪng fɪɪ nɪ dʊʊr, wɪɪ tɪmmɛ wɪɪ kɪ, kɔɔn bɪ shɪnɪn tɛshɪ kɪdɪ ɪng wɪ, <noise> dəən bə rɛb nʊng nɪyɛ dɪ kɔrənyɛ shɪ, səcchɪm dɪ nəbətɔꞌ kɛ, ɪng tʊləng shɛ ə lɛɛn kwəən bɪ məshɔ ə lɛɛn kwəən bɪ kɛ kɔɔn wʊnʊ mɪ mʊrkɪng bɪshɪn ə mʊr shɪdo nʊngyɪ dɪ kɔ tʊ. <noise> kɔrfɪ pdp dɛ məngtɔ yəəm ə tɪmɛ wʊnʊ kɛ kɛmbɪr mware, kəmbɪr sɪnɪn yəəm, mɪ fɛn kʊl yɔrɔ, dɪ wɔɔn fwət, <noise> kʊn kɪngnɛ nə bəng mɪne, kɔrfɪ wɪ aa p c ə bɛ dɪ məngtɔ wɪshɪ kɪ, <noise> kɪng nɛ bɪ məng kəmbɪr shɪnɪn yəəm, <noise> kʊl kɔɔb, shɪdɪn ki nəə, kɪ kɔ kə dʊrtɪmɛ wɪ kɪngnɛ <noise> ɪn wɪɪ yɛ lɪ, <noise> dʊrtɪmɛ ɪng bɛɛn, səcchɪm kɪng nɛ dɪ nəbətɔ kɛ wʊnɪ ɪng kʊrə yɔ kɪ təbɪdɪ dɪ kɛtɪn yəmbə dɪ kɛnɪ, shɪ kɔrfɪ mɛrɪn bwɛlshɛ bə ləmmɛ dɛ səcchɪm tɪmɪ-tɪmɪ bə nəbən-nəbən nəə nɪ kɪ nɪ wə mʊrshɪ wɪɪ, na lame shʊltɛ ɪng fɪɪ bɛ nɪ dɛɛn mwɛ kɪ ləng nɪ. kənɪ kʊnɪ yəəm lɔɔ kɔ, ə nʊng dɛ bɪnɛng tɔrɔm ɪng wənɪ fɪmkərkɪn shɪ, kəmɪ dɛkkɛm yɛ nɪ dʊ wʊbɛ shɪnɪn yəən wɛ kɔ bɪnɛng ɪng wɪ dɪ kɛnɛdɪ ɪng wənɪ tɪɪm, bɪnɛng nə dɔl dʊ kənədɪ, mə nwə kə shɪ kɔ sɛ bə ləəm fɪ bɪ dɛtɪ mwɛ kɛ kɔɔn bɛ bɪ tɪɪ, wɪbɪ tɔɔr tɔrɔm kɔɔn tɪbɪr lɔ <noise> shəmshɪr shɛ ma lɔnghɪm, mwɛ sɛ mə lɔnghɪm, fɪn dəəm sɛ ma lɔnghɪm kə ləən mɪ bɛɛn dɪ shɪnɪn məngshɪ kɔ wəng kʊbɪnɪ ə fəən yɔ. <laughs> kʊshɪ nə bɛ, kə nələmmɪn shʊltɛ kɔ, mə shʊkɛ mə tɔr tɔrɔm mɛ, chɪn wənɛn kʊnʊn kə dɛɛm kʊ, wɔɔn dɪɪn kɪ kɔɔ kə dʊrtɪmɛ wɪɪ nɪ kɪngnɛ, dɪ yə tɔ yəəm yɛ, bwɛrɛn shʊ, kə nɪ dɪbɛ nɪ ləəm bəuchɪ kɔ, <noise> ɪng wɪɪ shɪdɔ bɪ ngəltɔ shɪn məshə wɛ, bɛɛ nɪ fwɪ wɪ yɔɔ, wɪshɪ nə tɪkən dɔ bʊtʊ dɪ shɪnɪ, <noise> bɪnɛng shɪ ɪng bɛɛn dɪ shɪdɔ shəsshəbɛ sɛ shɪdɔ shʊ, kɔɔn wɪnɪ nə mɛbɔ, tɔɔ mɪ wən nɪ dɪ bɪkɪn lɔɔ, mɪ wɪɪn dʊkkɪn fɪ, kɛltɪnkɛ, shənɪ fɪnɪ <noise> shʊ ɪng wɪdɪ shʊlɪ, <noise> səcchɪm məngyənshɪ ɪng wɪɪ tʊləngshɪn, kɔɔn wɪnɪ shʊlɪ ɪng bɛɛn <noise> lɔɔ yɛbʊ, kɔɔn nə fwərətɪn yəmbə, <noise> dən kɔmbɔ ə bɛɛ ə dʊrnɪ nʊngdɛ, gɔjɛ ə bɛ ə dʊrnɪ, <noise> shɪnɪn kwɪɪshɪ, yəmbɪshɪ, <noise> nɪn bɪnɪ nə fwrətɪn shɪ nɛ, yəmbə kɪdɪ ə yɪkɛr shɪ, <noise> kɔɔn kɪng nɛ wɪnɪ tɪmɛn yɛbʊ shʊlɪ ɪng bɛɛn yɔɔ <noise> nə yə bwɛdə, <noise> shʊlɪ ɪng rəjə-rənja, <noise> mə yəə dɛmbɪ shʊlɪ rənjə-rənjə, mə yə lɔɔ mɪyəbɔ fɪnɪ ɪng shʊlɨ rənjə-rənjə, kɔɔn wɪnɪ nə yɪɪ nə kɔɔ nɪ. shʊlɪ ɪng bɛɛn wɪ nɪ bɛɛn dɪ nɪ yəəbə shɪ-shɪn wɪɪ nɪ ə dɪɪ bəə yɪ bʊyɪn nɪyɛ bə bə tɪ mɪnew wɪnɪ shʊlɪ wəə? kɪnɪ kɔ kə, kɔɔn wɪnɛng wineng fɪ dʊk kʊ mɪ fərən yɪ kamə mɪ yəə lɔɔ bɛlɪ fɔɔ kɔ, nʊng dɛ ɪng bɛɛn tɪyɛ nʊng dɛ mə yəbbɔ mə yə fɪyə shɪ kɪ dɪ shɛnɛ ɪng bɛɛn, dɪ bə shwɛ bʊ mwɛ kɛ ə nəə kʊshɛn lɔɔ, kɔɔn ɪng kə dɪ bə shwɛ mwɛ bə kɔ yəbbɪshɪ ɪng bɛɛn, <noise> kɔɔn nɪwɪ fɪnɪ yə dəmbɪ wɪshɪ ɪng yɪɪm nɪ yɪtɪ yɛ shɪkɪ ɪng wənɪ, shɪdɔ bwɪrr ɪng bɛɛn ə mʊrshɪ, kɔɔn kə dɪ mə fʊk mɪnɛ fʊk shɪr ə fɪyə shɪ kʊ ɪng nəən wʊrɛ, shɪ shɛ mə bɪtɪn bʊfʊn mərəshɪ dɪɪn, wʊnʊ dɪ lɛtɪ kwəən nɪbɪ ɪng lɔɔ, nɛ bʊ kɪdɪ ɪng wɪɪ, shɪ kɪdɪ səcchɪm shɪdɪ məngyən tɔ ə lɛɛn wɪnɪ, bɪnɛng yɪyɛ dɔttɛ, kɪnɪ chərtɪ shɪ, nɪyə nəkɪr, nʊghʊn nɪyɛ dɪ kɔrəntɔ səcchɪm tɪmɪ-tɪmɪ, nə nəbbən ə bʊrkən nɪyɛ kɪ, kɔɔn mɪ fʊktʊ nə nə ə wɪnɪ fɪnɪ, ə wɪnɪ fɪnɪ nɪ yɪ kəə, nɪ shɪkɛn kə. nəən wɪɪn lɔ bɪnɛng ə nədɪ məngtɔ ə dɛm mɪnɪ shɪn shɪn wɪrɪ-wɪrɪ nɪ chʊkɛbʊ wɪnɪ nɪ, nɪ shʊkərɪ nɪ bwəndɛ wɪshɪ kə wʊtʊn lɔɔ ə məng bʊrkə ə fɪɪ kɔ ə lɪ, mtɛ wʉ lɪ? bɪnɛng shɪ ɪng wɪɪn ɪng nəng shɪ, shɪn shɪdɪ kʊʊ lɔɔ dɪməng tɪkɛ, nɪkkɪdɪk ə fɪyə shɪ bə dɔl dɔ, <noise> kɔɔn kə dɪnə chʊbʊ kɔ nəbɪyəng dɪɪ dɪ wəəm l dɪ yəkshətʊ shɪdɪ bɪ kwɛtʊ wɪ shɪdɔ dɪ bɪ fətɔ dʊʊr ə mʊrshɪ, kɔɔn ə lɪmtɔ wɪnɪ, ə lɪmbɔ, ə lɪmbɔ, mɪ wəən yəəm kɔmɛ dɪɪn kɔmɛn lɛgəl nɪ təttɔ kərʊwə mɪ bɪtɪ tɔ, <noise> mɪ mwɛ wɪ, ə məng yəəm mɪnɛ kərʊwə, ə chɪ nɪbɪ yɔrɔb ə nʊnghɪ mɪ,ə yəəm mɪnɛ nɪbɔ ə kwətən shəə, bɪ chɪtɪ fəng kʊʊr, dɪ dəəm, kɔbə-kɔbən yɛ, ə nʊnghɪ mɪ, mɪ kɔon shɪdo wɪ ɪng shɪdɔ ə dɛb ə, kəən nɔnɪ kɔ ə lɪmbɔ nɪ yə tɔ fɪɪ, nʊnghɪ dɪ kɔrəng tɔ səcchɪm, <noise> wɪn də ə kɔ mɪn nʊnghɪ ɪn fɪ ə kɛ, kɔɔn nə-nə. <noise> bɪ yəən bədəkə kɔn yəəm bə nəddɪ wɪɪ, bə nəbə dɔ kɔ mɪ bɛ kɔɔ dɪ wɪshɪ kə dɔshɪ, mɪ fəng tɔ yɛ bʊ nɪ məddɛ bʊtɔ <noise> nəən wɪ kʊyɛnghɪ mɪ mɪrəng tɔ fɪ nʊnghɪ dɪ kɔrəng tɔ səcchɪm tɪmɪ tɪmɪ, tʊləng shɛ, <noise> kɪnɪ shʊkərɪ ɪng kə wɪnɪ dʊrr, nə fəəm-fəəm kʊshɛ, <noise> kɔɔn kɔrfɪ ɪng wɪ, <noise> bwɛl nɪyɛ fɪ nɪ <noise> ə təəb dɪ kɪ, nə kʊrə kɔrfɪ ɪng shɪ wɪ yɛbʊ bə fəəm-fəəm fɪlɪ, <noise> wɪnɪ ɪng wɪ ə fɪ shʊ. <noise>